Okei auna auraviniani gauveina tu vamoka iaraga auna auraviniani auraviniani tu vamoka aveiani tu au aganiganini eveitoguni ganigani agabini am natugu aguburini avekwaragini aragai iaragai tu moni adogarini biku agabiani adariani natugu aguburini vaburi agabiani adariani natugu aguburuni am biku agabiani tu ma amaketiani tu moni adogarini gegu auna auraviniani tu vamoka vanagi vanagi aearevaiani aeagoni auna auraviniani vamoka iaraga tu auna aen auravini barego lakavaiani gegu tanu nugariai gegu famili agubu iagiaiani bene vamokai mogesina nai benamo auna auraviniani vamoka tu ma gena namo au gegu maguri nuganai gegu tanu nuganai vamoka iaraga aveini tu aroro Raisins vegubunai aroro kekei aduru iagiani biku atoreni vamoka ganigani atoreni vamoka gena namo au gegu ai tu moga ema aura viniani kekei nai garo vanagi vanagi au vamoka iaraga aveini tu a enjoiani auravini baregoani korana vamoka gena namo tu barego au gegu ai kekei dainai bena auna vamoka auraviniani tu moga kekei gegu tanu nuganai gegu maguri nuganai vamoka aveini tu au garago egaukarani senagina ganigani eakorini neganai auna vamoka ganiganina agabiani tu mogesina a iusiani kekei garo vanagi vanagi kekei ema vamoka ganiganina nega vovoka agabiani avareani tu vabu dogae o lakava tarimari kika aguburuni lubu iaunai lubu daridarinai a iusiani au gegu vamoka iaraga ganiganina kekei garo vanagi vanagi avinini avareni kekei nai au gegu vamoka tu gegu feivret gegu ura baregona vamoka tu au gegu dagara namona auravini lakavaiani Korana gena namo barego kekei au gegu maguri nuganai kekei nai vamoka lekenai tuna nai auravini baregoani vamoka ema iaraga tuna mogesina kekei auna ama gitaiani kekei au gegu tanu nugariai kekei gegu maguri nuganai abaregoto keiguna vegata avegaragoto au gegu gauvei baregona kekei tu aspe au auravini baregoani tu vamokai kekei garo vanagi vanagi aiagoni aiagomani kekei lagani ta ta nugariai vamoka gaveini lagani ta ma ekorini vamoka ma gaveini vaga lua lagani ta ma ekorini mogesi vamoka ta ma gaveiani korana vamoka genai tu vamoka gena namo tu barego gai gema maguri nugariai nai auna vamoka vei tu auna auraviniani gegu livin laif kekei nuganai kekei nai vamoka gena namo tu asi kekeina gai gema maguri nugariai kekei nai lagani mabarari nugariai gai vamoka iaragana tu gai eduru gitakaumani. Mogesinai lagani edokoni ma gena danu nugariai gai vamokai iaraga aveini evri ia nuganai kekei mogesina kekei gatanuni amagurini e iaraga vekwaragina maki asi kei gasegani ekakoroni gagabuani garagamaiani ekorini vau gaina mo biku avaroani aearevaiani avaroani vau ekorini gaua keikei ma galauni vekwaragina maki barego kekei.